الزهرة الأجمل على الإطلاق بالنسبة لي هي الورد الجوري، أحب لونها، رائحتها العطرة ،تخلي المكان مليان جمال، <hesitation> كمان شكل بدلاتها مميز، <hesitation> كمان تستخدم في كثير من المناسبات دايما أحب أشتريها أو زراعة في حديقة البيت، شكلها جميلة مرة.